अ बत्र जयिबय् न्न्ग् जिबु पिसिननेइ म्जन्ग्न् न <hesitation> क्सुहबुह्कु पिसिननेइ बन्ग्सिन् म्जन्ग्न्। त् अन्ग् निमोते बत् जिबुकु पिसि अलसिनि न्न्ग् क्सुहबुह्कु पिसिननेइ बन्ग्सिन् म्जन्ग्। तरोन् जिबुकु पिसिननेइ बेरत् रिक्स् न्न्ग् जिबुकु जित पिसिगन्। त् जिबु अत् बेजे जेहेर्गनन्ग् न बेज न्न्ग्कु पिसि बयेतनेओने, अलब न्न्ग् दन्गनेओने। रिति न्न्ग्कु सुन हिएब्ल, बेजे जेहेर न्न्ग् नौन्गन्। नन्ग् नने इत् न्न्ग् तेइ न्न्ग् गुगनन्ग् जन हैए। त् बेनि तक्सनि जिबु पिस्लै रेबित् पिसिनन्गो। त रेबित जैपे मन्छे जुनर् गन्ग्स जग्र। गन्ग्स जग्र जुनर्, बिलैस्लै जग्र जुनर्। त् बेजो न्न्ग् पिसि बतै। न्न्ग् म्जन्ग् इ दन्ग् ननेइ ओन्न हगन्। अत् बेजे बु नैत् बत्, ओन्त् बत् रेबित। त् बेजो न्न्ग् पिसि जैए। त् बेजो पिसि ननेइ बेजो न्न्ग् नि जिबु क्सुहतै य। त् बेजो जिबु गिनन्ग् गुबुगुइ य। त् न्न्ग्कु बेरिबित्कु न्न्ग् पिसि न य बन्ग्सिन् म्जन्ग्।